Yes because your destiny lie in your own hand ley way you hold yourself ley way you do thing la how life will come up with you. you na hold yourself fine you na go around you na do good things or you na go around good people or you you you find yourself among bad people you will see yourself going doing bad but if you see yourself among good people or ley way you hold yourself in ley community you expect something good good or bad to come on your way so your own destiny lie in your hand.